Kua tembiu iarambo yauva, postre, mbaetï ore rou jokuanunga, yaesa rämi tetaguasu rupi jouretava, ore opa yave rokaru rou kaguiyɨ, rou poro, jaendipo jokua oipota jei, kuti aikua kiraiko ïruü tëtäreta oyepokua jouva